тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
армысыздар тағы да
менің аудиошоуыма қош келдіңіздер
бүгінгі біздің эпизодымыздың тақырыбы ол сәтсіздіктердің барлығы сәттілік біз үшін
иә сондай бір біріне қарсы келетін парадоксты екі сөзді бір бірімен теңестіріп қойдым
өзіме ұнайды
көпшілігіміз сәтсіздіктерден қашамыз қорқамыз
өткен шақтағы сәтсіз істерді қынжылмен еске аламыз
әй әй әй әттең ай
ал болмаған оқиғалардың теріс нәтижесінен алдын ала сәтсіз бола ма деген күдігінен осылай болып қалмаса екен ананың ісі жүрмей қалды ғой деп ақ қара түсті өмір сүруімізді жалғастыра береміз
қателік жасаған сәттерімізде өзіміздің қателігімізді басып көрсетіп оның теріс жағын қайта қайта айтудан жалықпаймыз
солай ісім жүрмей қалды

өзім айтып өткендей одан қалса жан жағымыздағыларға істің қалай жаман жүргені туралы шағымданғанды қалай жақсы көретінімізді білесіз ғой
алайда мен сізге бір қызық мысал келтірейін
ы уолт дисней туралы естіген боларсыздар
ол кәсіпкер ыыы диснейлэндтардың негізін салушы және ең алдымен аниматор ыыы сондай мультфильмдер шығару бойынша продюсер қызметін атқарған
өзіміз білетін микки маус барлығының авторы сол уолт дисней
алайда уолт диснейді ең жас кезінде газетте істеп жүрген кезде оның ммм шығармашылық ойлау қабілеті жоқ ешқандай идеяларының барлығы дұрыс емес деп жұмыстан шығарып жіберген екен
одан кейін келесі ол кісінің жасаған лаф о грам деген компаниясының өзі ол да дағдарысқа ұшырап компаниясы көп ұзамай жабылып қалған деседі
кейін ол кісі голливудқа ауысқаннан кейін жұмысы жүре бастаған
алайда оның алғашқы жылдардағы сәтсіз қадамдары оның кейін болған тамаша қазірге дейін еске алатын карьерасын бұзуға ешқандай кедергі болған жоқ
америкада сонымен бірге хершей деген шоколадты біз көп жейтінбіз
әсіресе филадельфияға барған кезде хершей деген біз үшін бір американың әсіресе сол пенсильванияның бір символы сияқты болатын
тіпті сол хершей мырзаның өзі ыыы сол кәмпит шығаратын компаниясын ы өзінің атақты кімпиттерін шығарғанға дейін оған дейін үш түрлі кәмпит шығаратын компания ашқан екен
бірақ үш түрлі компаниясының үшеуі де дағдарысқа ұшырап үшеуі де жабылып қалған деседі
алайда егер олар да осы сәтсіздіктерден сәтсіздік деп тоқтап қалса онда біздің әлем уолт дисней немесе хершей сияқты адамдарды естімеген болар еді
сондықтан біз қазірден бастап әрине ісіміз жоспар бойынша өтпей жатса рухты түсіріп жабырқай салу өте оңай
бірақ біз керісінше қимылдап көрсек қайтеді
керісінше сәтсіздіктерімізді ойымызды түзетуге жаңа көзқарастар мен бағыттар қалыптастыруға қолданып көрейік
тағы да мен бір жақында бір өлең оқығанмын
ол маған өлең қазірге дейін ұнайды
онда айтады жел қаттырақ болған сайын ағаш та мықтырақ бола түседі деп
егер де ашық жерде суы да күні де бәрі түсіп тұратын ағаш болса ол алаңқайда өскен ағаштардың тамыры тереңге дейін жетпей өседі екен
ал егер де ағаш өскен жерде не су дұрыс жетіспесе немесе оған күн дұрыс түспейтін болса басқа ағаштардың ортасында оларда бәсеке болады
нәтижесінде ағаштың тамыры да тереңірек болады екен
сондықтан жел қаттырақ болған сайын ағаш та мықтырақ
егер де өміріңізде көбірек желдер борандар немесе аязды күндерде тұман болса онда бұлардың барлығы сізді мықтырақ ете түсетін фактірлер деп есептеп әрбір өзіміз жасаған қателіктен сабақ алайық
сол сабақтарды анализ жасайық
өзімізбен өзіміз сөйлесейік
өзімізге өзіміз сұрақ қояйық
неге бұл қателік бізде болды
және сол қателікті қалай жібермеуге болады
сәттілік өзіміздің не үшін сәтсіздіктерге ұшырағанымызды біліп анализ жасай отырып оның орнын толтырып жаңа сәттіліктерге жету
сондықтан сәтсіздіктерімізді сәттілікке жету жолындағы құрал ретінде қолданып көрейік
бүгінге осы
тыңдағаныңызға көп көп рахмет
бірге тамаша өмір жолына бірге сапар шегейік

әрбір таңда аптасына бес рет сізге қуаныш пен энергия сыйлайтын қысқа таңғы аудиошоулар жиынтығы